जैसे मेरे पास जीन्स पेंट है और जो उस पे एक छोटा सा जेब होता है उसे चोर जेब भी बोलते हैं।